Á inji de násiyën baţí tënkin ayandáan kootis ţí umúndu wí, násiyën baţí tënkin ayandáan kootis ţí umúndu wí, aádoomil diswiţ ţí peryoot kup dimond manká usorti adoon yá pëboos babáabu ucíwí rusí; bí kup dimond bá dí abakakanúnd me mandoon ŋal këŋal pëbípar pëyá bëyáas bëyáas bëmënţ binţa wara awite. A upënţul wí bëkakanúnd bí wund aparna <hesitation> dubay, wund adoo esëkal dí dubay undëro inër peresëk homa dëzër de tan dul waw. Pëndi dubay wundë <hesitation> kaka do esëkal dí jine konakëri, waw <noise> do esëkal dí jine konakëri, wo dí jine konakëri wund ado inër dë tan ţañ awund ţísí bi senegal. A uwu pënúnd dí ipeyi imënţa náanayuŋ mëënboos mënţa náanamuŋ, kaká me buţ gambi waw. Gambi injí ţooraţ dul maa mam medul waw.